abansun wonsun wonin akhas ithoff yaani Lilah morali iraa khabaaa maan yenen wonsun hindharghedha yaani hope ghudio iraaa khabaaa wonsun yaani woo ininen hindharghin ama woo ininen ishia midhafamthu hindharghin yaani dhikko onni onn iraa khabaaa onnith isaa won ishin yethuni yaani wonsun hidharghetha won akhanathun hii itathii wonn akhanatha hii ithathu won akhanathu akha cholee ijemthii akha dhansaa ijemthi akha hamtu ijamthi akhan dhagariftii